يعني الثجافة الصينية كتير متنوعة وكتير عريقة ودا بيرجع لانه الشعب هادا كتير شعب جديم وكتير شعب <hesitation> خاض يعني <hesitation> معارك وحروب واقام امبراطوريات كبيرة على هديك الارض. وعندهم اكلات كتير مشهورة والمطبخ الصين كتير كتير مشهور في العالم ومشهور بالارز والنودلز وبيستخدموا التوابل كجزء اساسي من روتينهم في الطبخ.